<hesitation> Iaho zany inefatry magnano bazary agnatine vola raiky, da isaky iaho mandeha any amizay mividy sakafo io da eo ame roy aly isake mandeha eo zashy gne vola laniko.